Teta ak neko kong'en piik kwai, teta kong'en chiit nyi amu pae kila ako keei, ko ng'imache ang'ot iuun akitwekchi ko- ko- kasiin, ko ndanyoni chii ake ne punu saang ako nyokotwekchi, ko maingen kutit ap chiichotok, kikonai chito netepitos twai ako- ako keei ako- ako pae ako- ako- ako riipei, ara teta ak neko ko ng'en piik kwai makoi utye chii kutiit ap <hesitation> chiit nyi nepae kotukul.